لا تخاف يعني اهي ما فيها شي الطيارة يعني و <hesitation> هاي الرهاب لازم تتخلص منه لانه بعدين يعني هاي ال- الطيارة يعني شي اساسي وانا بساعدك بقدم لك كل شي كل الدعم الي تحتاجه اذا يعني تبيني اساعدك في هالرحلة